Iyarede akkegunanna kulkas e mega mega laddeq pasti lokiq fattama annasungettaq supaya deqna basi kedua pasti lokiq fattama kajuttaq kaju fura yellide fole fasaq e tellu pasti engkato aga baletaq bale ifattama kulkas e engkato aga <hesitation> <noise> waeyede ko lokiq minung wae eseq dan lain-laing pasti engka meto aga mega mega lo fattama kulkas e jaji mega laddeq cara kerjana kulkas e wedding- wedding mate kulkastaq wedding meto aga tuo ku bangsa fura itimpaq <noise>